Eh ibude ni me se mien bhe nagbona namoh-ya bimen, mowo mi ibude no bun-bun buti okpi-kpa ro no wo helpi men bhe negena, ibude aniwe iwina, nomhan gha lue fo omhan nemhen iwina, onagha guokpia, okpia mue kpen na so ibude nodia rie, rien ibude ni ni-mhen, mawo ya lue mhen so ibude ogi-iwina na lue bhe na-na mien ghe mhen gha ri egi o dime ye me bhe gha mhen ebi mhen lu, me yanye gha khohe okpa ogha rie-re, merie re owa wion, ogha rie re mhen riere eba nowa <hesitation> ani ebaya zi-igho no mon amie, baya gbelo gho omon so ogha lue-mhien, mhen lue mhin, me bhe mie-ebe yimena-hioware mebhe luo mhen hian luo gho-hian. And okpia gha rie-re okhuo rie re oghi gbe, and eni-ibade ni omama rie-kpa men so emhin ghadiainior uwa gha damhen ehor, iwina, na-lue obhe huma, emhin gha dia-iria uwa lue-iwina, iwina na-luena ohama, khuo nee mhen ebola okpia muekpen na okpia oghele tiha-tila owe bobho-rie nohebho nia, bolebhe mien bho-bole nia okhuonmhen ebolu, okpia otila wa so ole zie men-na mama rie-eni ibude ni ni mhen wo ya-mama lue-le fo so uwa bhe muegbe nuwa ya lue mhen ne-dia rior oni <noise> oni men bhe we-nime ta-ma-uwa.